أول شي تأكد إنك تقفل المفتاح الكهربي، للمنطقة اللي فيها المصباح. إنتظر شوي، حتى يبرد المصباح اللي شغال قبل كذا. <hesitation> إذا المصباح القديم- ركب المصباح الجديد، بعد ما تخلص من المصباح القديم. و <hesitation> بعدين شغل الكهربا، بعد ما تتأكد إن المصباح ثابت في مكانه، تأكد من أنه <hesitation> شغال كويس. بس هذي هي الطريقة.